Beer ina waawi liƴƴi keewɗi ceertuɗi taw nanndaani welgol, nanndaani hayi e kuleer. Goɗɗi ine mbaɗe e ñaamde, ine defire. Goɗɗi noon taw defaama ɓenndi, wayno mburu en, tewu en, ko en waɗtee.